Ohatra zany malôha tegna tsara ôhatra ata salade de fruit regny, katakata aharo i aharo ôhatra koropetaka regny afangaro, zany tsara. <noise>